إذا تبغى تحسن أسلوبك في الكتابة أول حاجة لازما تكتب بشكل مستمر، يعني تخلي الكتابة عادة يومية -و-أو أسبوعية حتى لو شيء بسيط، الكتابة مثل العضلة كل ما استخدمتها أكتر بتقوى، بعدين تقرأ كتير خاصة الكتب أو النصوص اللي تحبها اللي تعجبك أساليب كتابتها و <hesitation> الإطلاع ثم الإطلاع.